أول حاچة بتچيب سائل التنظيف، ثانى حاچة ت-تصبن ال-ال-الفرن كله تعبيه بسائل التنظيف هذا تتركه لحظات أو-أو دجايج عشان يتفاعل مع بعضه، ممكن تچيب ماى ساخن ماى حار تحطه في ال-في الفرن في الداخل، تبدأ ب-بخرجة نظيفة أو حاچة جماشة أو شي وتمسح ال-الزيادات ثم أنك تغسله بماية.